Alzery ndraiky zen̈y tamin'ny taon̈o arivo sivinjato <hesitation> tsôta <hesitation> tsôtampolo roa amby zen̈y sady <hesitation> lava be hoe ny nataon-drô zen̈y mba hahafahan'izy irô mahazo fahaleovanten̈an-drô. Dia nahazo an'zen̈y izy tamin'ny taon̈o io Alzery tamin'ny nahazahoan'ny fahaleovanten̈a bôkà tamin'ny Fransy zen̈y izy.